स्कूटर का सोचान तो सबसे पहले आरामदायक सफर और तेज़ चलना <hesitation> की याद आवत। जब इसकूटर सड़क पर निकलत तो ठंडी हवा को झोंको लगत और सफर सुहानो लगज। गाउ हो या शहर हो स्कूटर रोजमर्रा का सफर में आसान बनी गयत। बाजार जावाँ, काम पर जावाँ, दोस्त से मिलना जावाँ, कभी-कभी परिवार में एक स्कूटर पर पूरी तीन जन बठी का जावाँ तो घुमना को मज़ो अलग ही नीक लगी। <hesitation> तेवहार और खास मोका पर स्कूटर को सजावाँ और चमकावाँ तो अलग ही आनन्द लगज। बस चलाऊन को साधन सही होनो बल्कि रोज को साथी और सफर मजेदार हो।